Zero imwe ijiri ithatu inya ithano ithanthatu mugwanja inyanya kenda ikumi ikumi neemwe ikumi naijiri ikumi naithatu ikumi nainya ikumi naithano ikumi naithanthatu ikumi na mugwanja ikumi nainyanya ikumi na kenda kiibau.